Gyú nizhú, ¿a zac´gan gyú nizhú pucu? <hesitation> mmm- zac´gan ryiu buny nizh, ryiu buny legr, conten´t ru lizni pero queity pánóh rate zhí ni, ryiupá tïé zhan loón ni, ryiupá tïé nalchich, ryiupá tïé galridy nugwuel zaga chi-chi rcó zoóh, chi laní rzalougú rníeën mniny re, chi rzaloigú, nizhyaz zque, zqueic´, chigalni laëb rcádu zadu lany thiél lani, tyíp na gaxliure pero danënu laënu ni igwuenu gyiennugan izenyënu bel inín chi ichichën pero queity rquinydiza ichichën porque te tú ni nap´duul, danën ni ga nap´ën pur igwueën chi nac´gi gunnú gan icarneën, yunú nizh, yunu este, chilé´rate ra mandad ni runën.